دراسة الاقتصاد والمالية ضرورية لأنهم يعطونا الأدوات اللازمة لفهم كيف يعمل العالم من حولنا. نعرفوا كيف نديروا فلوسنا، كيف نتخذوا قرارات اقتصادية هامة، وكيف نواكبوا التحولات في السوق. اليوم، مع تزايد المصاعب الاقتصادية، من المهم أن نفهم كيف نتصرفوا مالياً عشان نحسنوا وضعنا الشخصي.